Pɔrtigal a tun nɛɛ ri berɛ min erɔpu, erɔpe di side donke, benɛ'a nɛzi bun we libin, be nɛ'a wewia bun boni bin, benɛ a pinpian uwirobe ,bun we bun boni binɲan. awe fɛn fa di kilomɛtere a lɛre, bun a ho pipian taa, wosonu ɲa we pun leba wa.